لو كنتو مضطر اثبت عمغ لبقية حياتي ، اختار عمغ الخمسي وعشين ، لان عمغ الخمسي وعشين العقل يكون شوية ناضج وبنفس الوقت ما ناضج كثيغ بحيث يخليك تحسب حسابات مالها داعي، وتفكر تفكير مالوا داعي وتعقيدات اكثغ تصيغ - هم فترة قوة وشباب، وهم عقل مليح فهي هاي